Kudriyaanun suugin eyek oddoy wala ottuk ekeyi, eyek yak misil rajob gin akaanu drekee taanu an̰amun te, man̰ii n̰aanaa tan an̰amunte, maan̰ii n̰anaanun tamaatim n̰aaman lodoo, basal akan jaa maan̰ii riyal lolii naa arki. Riyal n̰aw tindi, riyal furkay tindi, riyal manjil tindi, n̰endi tindi, n̰awuu kaa manjil tindi, n̰endii tindi, suugin akaanu. Maan̰ii too manjil arki maan̰ii too n̰endii arki, maan̰isii too faltuu windi, maan̰isii too wusaa windi, maan̰ii faltuu windi, maan̰ii leelewtuu windi, maan̰ii drekelkutii windi. Maan̰ii wusaa windi, suugu kaa ayi ma sana, maan̰ii n̰endii tiŋseri, maan̰ii too wattan indi maan̰ii too sayaa windi, maan̰ii too toluwoo, windi, maan̰ii too kastuwan windi, maan̰ii n̰awuu windi, maan̰ii hachap tindi, maan̰ii olomuunii tindi, furkayaa windi, n̰oguu windi, bartisii windi, meedryaa windi, sabal windi, charaarib windi, anti garaarii wndi, koon̰in naa hurus tindi, bee, bee maan̰ii hedirii windi, durtuu windi, kentia windi, baraambil windi, kitap tindi, chibiin̰ii windi, maan̰ii bey eyi chey windi.